telou puloh satu ogos ienlah lau Malaysia Merdeka jadi telou itou sapai lau itou taaun itou dua pulok dua pulok pat ,enam pulok tujuk taaun ngak Merdeka. merdeka

Melou sebiyeang, doa, keman jumit bak jadi tanda akou gak lau kenasusou

Mengudi gak gian melou secara demokerasi sebab …aaa.. negara melou pigek asel mengudi yen kuman likou putih, likou Britih. Jadi mengudi gian melou lima taun jelakau. Baih yen ahli parlimen ataupun YB-YB yen penilek rayet kuman kereteh-kereteh undi wak ngak ditentukan setiap lima taun

Mengenang sekemer bak menipu telou

Dagen budaya melou a matiek a matai biasa ahli keluargalah. Mun a matailah tina siyen. Jadi seluruh ahli keluarga, janeak-janeak aaa tebusou, tuwak jegem naken-naken dawek, naken-naken tuu, sou-sou tuu, sou dawek mateklah masa liyan a matai jegem tuluong sama supaya loyen sama-sama masek gak keluarga a ninai yen tuneh

Cita-cita akou gak aneak-aneak akou supaya loyen inget gak bangsa, bahasa, dan adet resam telou Melanau, walaupun duniya telou itou ajau ngak moden

Aku da kawa selalu angai pebak handphone kecuali bila perlu angai mun da handphone yian pedipeh un Dagen beg ko.

wakkan sayur rebuih keman ulem keman jekan rebuih, keman jekan ipoung, ienlah wakkan wak sihat jegum berkhasiat

kubaji pesuwak duwit kena menulung a mahou bak mula pedageng, wak itou kadeng- kadeng susah telou bak pikir ajau itou bei bank menyedia loan-loan ataupun meyuwak duwit bak memulakan pedageng, telou kena pejuah nasihat, kou ji cara meyuwak duwit gak bank, bak mula pedageng and then loien bak belajer inou dagen wak kena sibet loien kena menjanjikan keselamatan jangka panjang bukan merugikan

Biasa bila lau menyambut lau kenasusou kou, melou sekeluwarga mapun restorenlah keman bersama-sama jegem sawa, aneak, sou bak menyambut lau yen. Jegem kawak bak sebieng sepaya melou alou akou ji a senambut tuneh alou umur jegem kenaan tudip diyak.

….. <noise> yenlah, ok…. <noise> [aaa]…wak inou laei nou pasel pebak cara bank onlaen. Memang cara bank onlaen laju tapi dagen laju yen telou pun kena buyak tikau a sebab bei sekema kena monita inou telou

supaya badan telou sentiasa tetap sihat selalu, amalkanlah jaga wakan telou, wak inou ji wak kinan telou, telou serta kawak ngan makau, cara sien tuneh ienlah tan bak mejaga kasihatan telou

Akou iyew ...Idak ajau ito a sama umor da kira umit atau lakei wak taao pebak teknoloji online.

<noise> –telepon batui lawuih senang pebak–.. <noise>

Iklim ajau ito gian melo debei tentu jakak liyan lasuok lalu pala lasouk jakak liyan ujan ujan iyen puon da tentu jakak liyan suwab kadeng-kadeng malem lasouk iyen puon tentu malem aniek puon beh ujan siyen tetep lasouk kawak jadi dikira ajau ito susah kaau musim ujankah musim panas kah ajau cuaca susah untuk dipikirkan.

bangsa music wak senuka kou ienlah bangsa music emm music melanau music tradisional wak lebih kepada alam sekitar wak lebeih aa bei kaitan jegum alam sekitar

Pasel ji wak tubuok ngak nimun kou, wak bei ngak asillah ji remutan, aa diyan, bei ngak asil pelutan, nakak bei ngak asillah, diyan belada. Wak bei ngak asil bak kan keluwerga meloulah. Wak yen nda bak jaja, saji bak kan keluwerga melou unlah. Bak juwah gak sakai-sakai. Yen ji asil ngak beilah wak nimun kou

Nasihat kou gak sakai kou wak buyen yen, kak padak mikir angai wak inou wak ek wak senebut a

peserita pasel tuun, akou itou da taau tuun sebab siyen akou pernah lened lenyed lahabei masa kou agei umit, jadi sapai ajau lah akou megeang pisak nyaam

….. <noise> yenlah, ok…. <noise> [aaa]…wak inou laei nou pasel pebak cara bank onlaen. Memang cara bank onlaen laju tapi dagen laju yen telou pun kena buyak tikau a sebab bei sekema kena monita inou telou

Serita pasal wakkan bei khasiat-- Mun bagi melo aliko biasa wakkan khasiat iyen, ulem, ulem, umai g iyen mun wakkan khasiat biasaya kaau keman gak paser KFC g iyenkah ataupun wakkan-wakkan goreng. Pasal wakkan wak berkhasiat ito selalunya kuman wak asel da bei baja angai Paling diyak wak nalap telo kuman guwon iyen selalunya berkhasiat.

Akou rasa bei didak a ngadan biteang tapi akou itou nda berapa kenal ngadan biteang-biteang itou sebab akou nda petijou jegem ayeang wak mahir pasel wak biteang.

ajau itou transfer online ienlah subet telou watir ien teknologi

Tan rasa kou pasel tuwon akou suka tuwon bila bei ngak banjir akou suka ataupoun tapok lah, suka paboh mun paboh iyen tuneh memeng suka tuwon, bila tuwon suka lah melo suka pisak, pisak sised atau pinyeng dagen sungai, sebab iyenlah suka towon paboh. Iyenlah suka tuwon. Kuman sabei angai suka tuwon.

a ma a tina, a tina atau mentua a mahou matek, matek lubeang bateng sien metaek

Pasel iklim berubah itou susah telou bak serita sebab itou biyasanya kejadian alam wak belaku kerena kereja-kereja tenawan. Biyasanya ji likou kek, loyen biasa tubeng kayoukah, tubeng guwunkah atau mengubah ji daat kah. Wak yen selalu mempengaruhi iklim ajau itou. Jadi mun bak pasel beserita pasel iklim itou idak angai perelu ji negui kuman sudut-sudut wak kena madak iklim berubah.

akou memang suka makau jauh, telou bak pegui keadaan liko

Kubeji ji kaau bak menamah nilai kredit kaau bak bayar telepon bill? Bereti kaau bayar lebehlah supaya kredit nou idak. Mun nda, mun ndabei idak kejilah.

program radiou wak dagen liko wak senuka kou ajau ienlah program menaah lagu Melanau, permintaan lagu Melanau serta kawak suka kou menaah wak berita kematian laie yeh, bah menaah yau liko telou wak telou dabei taau bei a pedih baih ien matai, a wak ienlah senuka kou

sejarah wak belaku wak najer gak sekul ialah sejarah betan-tan liko telou merdeka lahabei lah, wak ienlah madak telou megenangkan kemerdekaan sebab megajer telo, kubatan-tan sejarah liko telou bawai mekat jadi a liko malaysia sapai ajau

ehmm.. akou bila bak mula berdagang, akou pesuwak jegum bank untuk mula berdagang, akou sebab akou da cukup modal

Wak narep kou mudei lau adalah sepaya semuwa telou gak kapuong kena pebak bei sis bei belanga bak subet sagok wak lebeh canggih agei.

pegawai wak penilek tanggungjawab loyien giaan melou biasanya deloyien akan pe pegui ji si sio ekonomi Masyarakat melou tapi tanggungjawab wak sepatutnya loyien mengembangkan kerja-kerja Pembangunan wak kena menulung liko maju antara sepatutnya tanggungjawab loyienlah, wak kek ien loyien sepatutnya menjaga Kebajikan-kebajikan Masyarakat wak ngak memilek loyien

Mun ji gak koulah, mun pinyieng servis loyar gak likou melou mapun loyer yen tuneh peteguoh jo inou ji wak [a] bak tuluong siyenlah sebap loyer itou bei loyer yen tuneh kena menuluong contohnya kes a munokkah, nyadin meloupuun menyabek loyer yen tuneh metoh ketantan Kalai ji bayar mula-mula deposit bak guna deloyen bak deloyen pinyieng ji [a] wak inou kes yen tuneh belaku.

Akou suka pegoi sukan pisak bol pisak badminton.

Kepentingan telou selalu pusok paa yenlah tuneh bak mejaga kesihatan telou keman bakteria, keman wak ndabei diyak gak paa telou yen tuneh, inou tan telou menaban gak gaan terutamalah lahabei masa bei penyakit wak bei kobid ngadan yen. Yenlah sapai ajau telou mesti mengekalkan cara pusok paa

Akou yih akou Akou udei yih

Bei online, ndabei berapa diyak angai sebab, scammer agei kena, agei kena taou cara bei online

Seni wak senuka kou ajau ialah kuji telo bak mempertahankan seni-seni wak bei dagen adet dagen. liko telo sendirik contoh ien kuji ji adet kawin, kuji ji tarian wak bei dagen liko telo sendirik seni ji yen wak paling senuka kou mun kena diperlu dipertahankan supaya anek mudei-mudei lau neh kena peden ji wak pernah bei dagen adet telo a Melanau.

G kerja wak lok kou lah bak jadi pegawai penerangan sebab kerja iyen tuneh kena menulong liko atau bangsa rakyat masyarakat bak petegoh wak ino g tentang ajau, contoh ajau rabies. Melolah petegoh wak ino g dasar kerajaan melolah petegoh supaya liko atau masyarakat bangsa ino g bak belaku dagen liko melo ito.

Inou ji ubat a sabei, wak bei ji dagen budaya kelou. A sabei bei musim pedeh, bei pebak dakan, bei gak a pebayoh, bei gak a pebak dukun ataupun bei gak loyen keman a wak aaa keman daun kena bak aa minou penyakit sibet diyak.

Akou sukan rawon mapun Scotland jegum New Zealand sebab takan iyen memang subet naseang nou teneng un tan jegum kawak gak giyen saji siyen diyak g lah eh kaliek nda bei idak sama g terutama siyen gak luwar kawasan.

pasal banking online itou bei wak diak dan bei wak da diak, wak diak online banking gak kou ialah senang akou bak bayar bil dan bebelei barang, tapi wak da pasal online banking da diak ialah bei scammer mapun mapen peluang

Pasel makau gak bandong iyenlah taman wak pernah den kou masa iyen taman rekreasi.

<noise> teknologi pasal bak subet sagok jegum bak pimun padai

. Akou suka sukan berkumpulan kuman sukan adep sebab-sebab siyen bila kaau sukan berkumpulan, kaau kena belajer ketan subet sama alei likou putih, tim wok. Gak giyen kaau kena belajer membina keji-keji cara-cara subet tim wok. Keman kaau sukan adep, sukan adep telou lebih memelukan tenaga usaha nou debei, skil nou debei. Jadi semuanya adalah.. fokus pasel kaau debei. Mun berkumpulan keji-keji mengereja, cara idea idak atau kekuwatan idak ataupun semenget kesukanan wak kena nejuwah japah-japah.

teknologi kena neguna diak dagen bidang Pendidikan teknologi komunikasi sebab ajau ataupun AI sebab ajau idak a belajer atau megajer menggunakan AI jegum teknologi komunikasi sebab ajau dunia ngak berubah, semua a menggunakan IT dagen bidang Pendidikan, ienlah teknologi paling diak masa ajaulah

Keji wak lebih a lakei mengajar atau bercampur sama jegam a muda dagen setakat ajau ito sebab masa ito antara a lakei jegam a muda lo yian perlu penyieng titek tengah-tengah a lakei da kena berfikir a lakei anggai sebab kadang-kadang wak yian adalah ketinggalan zaman baih yian a muda da kena berfikiran cara moden angai sebab mun yian tak au angai lo yian debai pernah menempuh zaman yian dagen yian lo yian akan berlaku pilik adia sebab lo yian pigek jalan yian supaya debai jau angai beza.

dokument ji paspot, ic, ubat a inou.. <noise> kad ubat perlu-perlu bak makau bak nigek masa telou makau mapun negara bah jebah

langit warna biruk den koulah kena taau koulah langit gak baaw ien tuneh, baaw langit bei ges, bermacam-macam ji gas gak langit baaw ienlah bak madak langit telou warna biruk, mun langit itou warna bilem padamlah jadi warna biruk taliek den telou, senanglah telou peden eh diyak ji lau itou ien langit biasa warna biruk sebab ges idak macam-macam ges baaw gak langit baaw ien

Nasihat gak sakai kak sebareng subet kerja nda tetu pasel

Akou nda kawak tao angai pasal biteang jegum vorogue laei loyen ito cuma sien akou tao jalak iyen unlah. Big dipper laei liko putih wak ino laei liko telo akou da fahem. Tapi iyenlah un gai wak kenatao kou.

Akou kenaan telepon ...aaa... masa akou kenaan cabutan betuwah masa iyen ramah tamah aidil fitri gak kampoung kou taon ito.

A pisak musik antara wak senuka kou JS Kevin, M. Nasir sebab loyen tou subet lagu idak subet lagu pasel nasihat, pasel kehidupan wak bei belaku ajau, bah yen musik deloyen puun mendayu-dayu jegem kaau menaah pun diyak tan linga menaah. Keman lagu wak sebareng-sebareng kaau pun nda taou inou reti, deloyen adalah penulis wak kena di taou nou inou reti lagu sibet loyen .

Teknoloji wak madak akou ajau watir lah teknoloji AI sebab AI ito idak angai menipu jegem kawak kena tohout suara palsu kena kawak subet wak masem-masem ji jadi telo watir gak teknoloji sebab AI ito da betul idak angai.

<noise> akou suka mapun sungai ataupun mapun daat tapi lebih sukalah mapun sungai bak pegui jilah lau kelibui melintas jegum kawak bak pegui ji, mana-mana jilah baau jalanlah

cerita wak senuka kou adalah cerita pasal sejarah adet a liko melou, contoh sien sumpahan jerunei sebab ien adalah cerita dana kena melou mudak taau ko ji ji pasal adet adet dana jegum kutan -kutan kisah bermulanya jerunai, ien antara serita wak senuka ko, kerana ien adalah membangkitkan sejarah asel usul melou sabei jegum undang-undang wak pernah bei sibet dagen liko melou a melanau

aktiviti tradisional wak nisak aneak-aneak dagen Masyarakat kelou ah masyarakat kou lahabeilah ji pisak asin, pisak giwai, pisak judi pisak gudi bukan judi belawen eh, itou judi dagen melanaulah, pisak giwai itou senuka loyien sebab diyak tan isak ien tuneh, pisak asin pun diyak tan sebab bei cabaran gak deloyien ienlah deloyien suka pisak asin

serita wak senuka dagen balai akou ienlah pasal rentap, pasal tugau sebab serita-serita ien menseritakan sejarah kutan likou melou kena merdeka, atau menseritakan pasal ko ji a dana sabei mempertahankan likou deloien keman anansir-anasir luar terutamanya penjajah

subjek wak senuka kou gak sekul ienlah subjek sejarah jegum ilmu alam ataupun geografi, sebab geografi itou madak akou taau gak gan ji liko-liko dagen Malaysia itou ataupun inou ji iklim geografi tentang ga pasel liko-liko gak Malaysia itou gak luar-luar liko kawak , yen jilah akou suka gak a seja a a geografilah

Akou pebak henpon selalu kawak sebab ajau itou kemudahan henpon yen terlampau luwaih. A kadeng-kadeng akou suka bak pisak Facebook, pisak Tik Tok, membaca berita sukan kuman henpon, megogel bareng-bareng perelu tapi paling selalu yen bila telou bei kereja jegem sakai-sakai telou perelu kontek loyen selalu jadi yen kekerapan telou pisak henpon dagen jelau neng cukup kira haipa aktiflah

Ji musim ataupuon gak takan melo masem ji lau wak bei gak liko akou musim ajau bei musim suloh bei musim lakah musim suloh ito biyasa bulan peluen tapak bulan pat iyen ji jadi lakah iyen tuneh kuman bulan lima tapak bulan semilan musim lakah liko melo jadi musim laei a idak kena jekan musim suloh iyen ji kawak a biyasa mapun guwon tubeang balau.

Pasel cuaca yik neng bei berubah kuman taun lepas. Mun sabei liyan ujan kaau agei taou yen neng bulan duwa belaih. Liyan neng lingak laei telou biasa antara bulan empat tapak peluen jiyen giyen. Awel taun yen aneng bei ujan bei diyak. A yen bei berubah tapi ajau itou telou susah bak menekak bila musim ujan. Kadeng-kadeng bulan duwa pun bei ujan. Kadeng-kadeng bulan nem tapak bulan tujuk ndabei bereti ujan tapi bulan dua belaih a ayen biasa ujan. Yenlah susah tan menekak a kuji-ji musim yen kerena yen a yen menanda neng bei perubahanlah mun pegui kuman curak-curak ujan jiyenlah

Ji wakkan wak ndabei sihat, wak perlu sekali sekala un bak kan yenlah pek, pek eh ataupun babui ndabei diyak kawak bak kan selalu angai sebab a yen madak idak angai nyeak. Mun pek itou sebab pek wakkan tak, madak telou pun ndabei sihat sebab pek yen tuneh mesem, madak pait telou aaa lok gastrik. Yenlah telou nda lkena keman selalu yen ji.

Biyasa wak tenemu masa memulakan bisnes iyenlah what eno ji jenis bisnes modal jegem takan kaau bak bisness, selalunya modal jahak takan ain mudah mengasau telo bak mekeang bisnes.

wak sebab tuu ji melou pindah mapun takan kek.. <noise> sebab melou bak piyeang kerja, kerna gak liko a idak kerja bak iyeang bak takan melou piyeang duwit bak-bak meyarak udip meloulah, mun gak liko melou sabeilah susah agai ji piyeang kerja, ienlah melou pindah mapun takan kek lebih agei gak bandar-bandar ayeang

gak giaan telepon dabei laien biasanya gak kapoung-kapoung gak ulou-ulu, masalah ien sapai ajau itou pun da kena di settle, mun bak kenaan telepon diak a laien diak biasanya gak bandar, aneng mun bak merasa kutan tan laien dabei diak memang kapoung atau gak ulou-ulu

Buk atau serita anek-anek umit wak tao kou. Serita upin jegum ipin buk komik sabei-sabei atau buk pasel serita Hang Tuwah, wak serita danalah jadi serita anek umit wak tan kena tao koulah. Jadi bei g kawak g serita pasel katun-,katunlah wak den kaou buk ienlah wak senuka sapai ajau.

Akou merelak pikiran kou dengan menaah muzik, akou menjaga kesihatan kou, jogging, jaga wakkan, sukup tudui. Migak suwab migak awel, mainten-mainten ji wakkan wak nda menyebabkan bei-bei penyakit wak tapak

A pisak musik àtau a menulih lagu a senuka kou lah M. Nasir. Sebab siyen tao bukan wak menulih lagu un tapi siyen bei meseg atau tepad dagen lagu iyen, supaya lagu-lagu iyen kena pejuwah teladan atau sutu gak anek-anek ataupon gak masrakat telo.

mun bak belajer hobi baau, akou rasa paling diak kou ji belajer hobi madaou bilun, ino sebab akou lok suka hobi ien, akou kena tuad gidei ginan pegui liko a, jegum pegui ji daat, pegui ji gunung a mun akou bei peluang ien hobi ingin kou belajer

cita-cita kou gak aneak-aneak koulah loyien berjaya dagen skul jegum kawak dagen kerja, bila pemandai debei pemandai dakena subert kerja, dakena bei duwit bak bak masa depan loyien ienlah bila deloyien ngak bei ien ji, melou tina tama pun senang seneng peden deloyien berjaya

a bak tenabawen kou pasel penyakit sailah agei doctorlah, takanlah akou bak mebawen gak tina tama kou, mun tina tama kou taau penyakit kou, debei payahlah agei akou mapun doktor

benatang wak nimen wak biasa dagen Masyarakat melou, siyaw sabuong, siyaw bakkan, sapek babui da mudah ji den kou, wak nimen doyien bakkan, wak ien unlah rasa kou mun da wak kek wakkan lubeang guunlah agei

Telou kena pegui sikap deloyen semasa gak sekul adalah melalui pertandingan aktiviti KK mufakat jegem cikgu baruk telou taao